Kiya nga bo risabɔ mi gy te bɔ mi ri abishi nana mi ri kiya ngirimo mu kwoto ngu bɔkɔ le a-a mutu aba mi ri kiya le minɔ ma jii mikpodo kiri ɔwe-e ɔwɛ mbu øɔri na kiya bgi bɔkɔ. øari mutu bɔ øɔnɔma le riwo eduma mɛøu øu mbala ɛji øɔ mafo oshi øɔ akɛyi ozu mbeyi eøu ɔgɛlɛ weøu ekpesu tegba iyile øari kiya mo bɔkɔ ɛøu eyi ekpasu mo bategba iyi le awu øɔri abishi kiya bgi øari mutu dele kiwo edumamutu iɔmo-o mu kwoto kyamate imi mi øɨle minyeyimo mukwoto kiya ngi kwoze ngi bɔkɔ lifara mi gba aku lozu le anfd kule ngu loze luwomi mo, imi mata imi adawukiya misisole øɔle imide. mi gyi ɔwɔ bu kwoze kpaakara mukwoto irimo mo ama kwo da likpami te te mukwoto seyide mikagyi ubi uwu bɔkɔ mi wo mifyya ubi mo akeyi miyokuyop inde gbo oyi ozu uwu bɔkɔ ewo oshayi kele miyala mizɔte loya oshayi kala okami kafi lami bi wo kiya ngina nini ari mikala emeshri momakarata de aba mi gbama gba miri kiya mo mire mo mire meduma ego mo sɔkuwo ngu ide gba ozɔte ezu zu gbo ba kwobu te iyubu gba ishi iyi reshi mole inde lozu luwo øɔmo iyi kiya kinyite ngi bɔ øɔ woji ego moba ama gba lozu aba luwo øɔmo øɔri gba øɔyi ubu kwo laku enya laku newulo liyɔlu tete øɔtoyi øɔfulo mureshi keyokyamate kiyu mba kiwo ezu kiwo eduma izu izɔma le øɔdo kiyg mo øɔka ma momakara abaøa fye mo kle gba oɔzɔte, Øazɔ ezu ezu izɔ moba sɔkuwo nga øayi mezu izøma emesheri mbubu kuma oyi moga iloma tɔ. øɔ pya iyina øɔ pya iyi emeshi øɔ umba ayɔ mubu nana øa pya emeshiri eme umbe zu umba øataba mu keyi umba ka zɔba ezu, ishimi mukwoto ishi kwo lami wo tete gba ari mi ka lemesheri momakarata kafi lamigbama uwu enewukwogba mi erigye eyitu mi e-e erigye eyi tu mi e-e gba wo abishi kiya ngiri ngi emesheri ma tete ofumi ubu de efumi ubi sayide miwo kwo da luyi gyɔ mo demi wo inbahaka gba miwo mo, eduma iyinayi bɔkɔ mirayi egbo mi isgi boba mata isimi le ezu inyi gyi deyowa ozozu umbafo oyi ogbogbo le tete umbafo ma mukwoto kwoto ari eri ɔwe mo umbafo ere mu ofya mogba mo ere rishi akagyi kiya gyi bɔkɔ eri de tagba eso mukiya bginagina iwo mole imi adawu kiya wubɔ mi øɔle bi øɔle mi kagyi te kwa ngunaguna seyi de miri abishi mu kwoto